Ty fitaovane fototsy treako ame tômôbily io zane, vôla, vôla familia aze, seza e, rein, akseleratera, ambreazy, vitesy eo, zay zane ty raha treako amy eo, avaravarae, le laroy zane i ty andehanane